Bëros, bëros irúmaj ací <hesitation> uleemp wël cíwun kajúsëna irúmaj tee injënţ. Këmpíinţëna bëfá amënaţa, mëmpíinţëna bërëm amënaţa bëfá kënjeej bëros kanţú kolëngat kanjúsëna irúmaj pur injënţ pur muntum pëwët pëñal. Ocí mëndeela o wayanku, ofëriyanku kanjeej bëţ bëros kanţú kolëngat kandáaŋëna irúmaj, kanjúsëna muntum pur pëwët pëñal kak. Ţí injúsi, injúsi banjínal ací imul yí kak, mpursir pëjusaran pul imënţ yun yeempariţ pënţú pënkolëgat.